Mebeldan changi tozalashni eng yaxshi usuli bu nam vosita orqaliuni ustidan yurgizib chiqish mebeldan changni juda yaxshi tozalaydi. Va yana bitta yo'li bu chang yutgichlar orqali changni tozalash ham mumkin. Ular esa eng zamonaviu usul hisoblanadi.